Vitsiky mahay mifandamigny fô eky amin'ny asanazy. Satria moko zare io misy karazany maromaro. Ny sasany zegny roi na reine. Ny sasany mpiasa madiniky, dia ny sasany gardien. Zare kafa <hesitation> efa samy mahay anjara asanazy igny, dia lasa milamigna tsy mila baikoana fô i. Efa ma- <hesitation> i ouvrier aby i efa mahay hoe mila mitondra hanigny mandeha amin'ny reine akagny ai, dia efa tonga dia lasana agny zare. Ave zare kafa mifankahita eny mifandona loha hely. Igny donko marika fa hoe antsika samby antsika zegny io.